لا والله ما أني جيد في زراعة الحدائق ولا أعرف أزرع ورود، <hesitation> بس يعني إذا أخذت إذا جت لي يعني مثلًا فرصة إني أتعلم راح أتعلم يعني، هي ما تعتبر شي صعب إنك تتعلمه شي بسيط جدًا إنك تتعلم كيف <hesitation> زراعة الورود والحدائق والأمور هذي يعني ما راح منك وقت في التعلم وكلها أشياء بسيطة وسهلة إن شاء الله.